Manana namana akaiky ohatra hoe valo eo aho an dia <hesitation> ny taonan'izy ireo mety manodidina ny telopolo taona eo izy mety mitovitovy taona amin'ahy ihany dia <hesitation> ireo namana ireo izany isan'ny hoe namana niara- nianatra ihany no tena betsaka dia mifanerasera amin'ny reseaux sociaux eo ihany izany, facebook sy ny namany, izay no ifampiresahana